Eng ngang pri taim menabo tawabai, pri taim mo ama onomemmanalo tee ange pilu nanama ninang teke nainai malawai imaikolinga, ninang peepo asing buuko pannako nanamma luko kalaa lumaliko. Ninang <hesitation> tee teu wate onomemi peepo asing polanne, polanne asing nanna nan nanamana kala malako awa tali pilugo ape nabanabai otowalupenalo tee ninang polanne asing kasno temasko nanama, tee peekala peekaba gang gawama enjoybas tewa nee enjoybago. Eng ningna pri taim onomemi ninang peepo asing mokamesko imaikolo asing owalamana nanago eu, awa anapanda awo ule eng pagolono pagalobi onolia, eng teketai nanabai teke ono onolikolo, moola moolamalikolo, Napo te ngano osino tolomalawai. Teng ninang peekala asing, peekala mewa <hesitation> tewonga imaikolinga menababiana noo maliko mes asing, ninang tee peekala oto oto elo loonna eu tewananing, awa asing eng o <noise> alewa gawangko awa gawalawai tee asing teba menabangko nalo malima. Ninang peepo asing ule nanangko karako, karake melima tei nimaikolili owalabai. Eng teke ono onolikolo ninang wan wik asing moago moama tolomalako osino. Tei wang tabo.